Veni po sop. Sop to tsetsakona maar kormama gava nor. Puir upas kama-ar tsino puiri upas nor ka tsino saka aran. Kan tsino an pa peret vamagava geva puiri upas. Veneme pa pupui ama ar. Sop to vapuiri upas na ma-ar. Vagavana ama ar sikosiko yirana omina. To tena pama ar panan unom tsa tsion tsuna. Taim nor asa reri tsuk ama ar. Tsiako po taim nor po te rova nor po tasu. Ubam taim tsor aguaser pamate ge huts tsa tavuts ene pa tsor tasu vavoasa vere vasasa pama toro mosina vasasa. Kasasa kora nor ka taer pa sata. Tena pama kainkain, tepo vasusuvu, tepo vasusuvu, tepo pupui ar. Tepo susuvu tsan ya susu ka puiri upas nom temagava me nom. Kanabana, tsino puiri nora voan. Ka tsino puir nor a tsion va puri upas. Sop tsi to tena ma kain. Puiri peor tevo puiri upas. Teto puiri gevena. Teto pupuiri governor tenor pupui nor ama ar tenor vasusu vunor to puiri gevena.